Bueno, quiemah, quiemah inun, Tetelcingo, <hesitation> quiemah, queyaveh, <hesitation> a veces, a veces. siewa, <hesitation> esque quechiua, quechiua inun calur. <hesitation> <hesitation> de vez en cuando, <hesitation> quiemah, <hesitation> unca. unca inun serienoh, <hesitation> pero, <hesitation> aqui Tetelcingo. quiemah, cache, cache calur, <hesitation> amo, amo, cachi. amo inun menus inun istec, istec, case amo, teche. inun mas calur quiene, <hesitation> <hesitation> <hesitation> inun istec, <hesitation> cachi. amo, amo que, <hesitation> amo pues inun, amo quichiua canecu. amo quechiuah, <hesitation> cachi mas calur, inun calur quiemah. que, quiemah mo- momaca caneco.